Hee, <hesitation> gyíŧi ma mmegesi ghódim bàa ma binto a rañe. Binjédjedti ta a mbaaŋa ggogo yo, mbaaŋa jéeŋ yo. Binŋaasat ŋaasate gi, binan bine birab wi, birabwi bisów. Mbo haji ma bingóbi, haji ma <hesitation> binyaa gbii ma.